ايوه ممكن ازرع اي حاجه انا محتاج ليها اذا كان عندي الواطه المناسبه بزرع كل حاجه محتاج ليها تقريبا حاقسم الارض لي اربعه اقسام قسم بيكون للخضار بكل انواعه وقسم بيكون للمحاصيل ذي الزره والقمح وكده وقسم بيكون اعلاف للبهايم والقسم الرابع بيرقد بور عشان الدوره الزراعية وكل موسم بيحصل تبديل بين كل قسم والتاني عشان الارض تتجدد كل مره بيتغير فيها نوع الزراعه والمره الرابعه بترتاح بيكده ما بيكون استهلكت الواطه بتاعتك وكل مره تغير نوع الحاجه الزارعها في الحته ده بيفيد الارض شديد وكل مره انتاجك بيكون كويس واهم حاجه تسور الارض بي اشجار الفواكه وهي غير الانتاج البتديك ليه بتحمي ليك الزراعه من الهبوب الشديده